Iilonga yandje mbyoka nda hala ndika longe monkalamwenyo onda hala ndika ninge omulongiskola. Ngeno onga omulongi. otandi kala handi tameke pohetatu yongula. Manga ohetatu yongula inaayi dhenga ngeno ondili nale poskola tandi ilongekidha. Okutameka pohetatu mpono onda ipyakidhila okugandja omayele ngoka ga pumbwa kaalongwa opo yiitule mo oku ga kutha mo omawanawa opo ya vule wo yaka ilonge pombanda yo yaka kale noonkalamwenyo oombwanawa noku ka mona iilonga ngaashi tandi keyi mona. Omulongiskola ota kala ena aalongiskola pamwe mboka. omukuluntu skola poskola mpoka mboka taaka ngeno tatu kala tuli nayo melandulathano. tatu ipukulula mpoka twa pumbwa oku ipukulula. tuna ombili. tatu longele kumwe onga aantu namumwayina. noku kala nombli poskola mpoka. Ngeno onga omulongiskola otandi kala handi handi zimbuka poowili dhopoyimwe nombali lwaampoka. noku za mpono okuya kegumbo. noku ka longa iilonga mbyoka ndali inaandi mana thimbo ndali koskola ngaashi oku talela omambo gaanaskola.